Pues ada'aña xe'eni'ini ja ku importente tiuku kavaajdando'ando xi tiuku porque taja luliu vitnaa tee xa'ando jaka'anxi pero ña'a naa kaando jiaa kuuniixi pero atravez del tiempo kuuva'a ja kuutiu'uando tiuku va'adaando'ondo ku idiomando kuniu'unnda'avindo porque es hora que tradicion jaku kuñuundo jaa daando'ondo ta ku niu'undaavindo ja kuutiu'ando maaka jiaa ku ja xiini'ini ada'aña.